La cultüra d'la Polonia al e sempre staita ënflüensà da la Rüsia. Famus al e stait ël muviment comunista dë Solidarnosc che ënvece al a cercà dë fe separé lon ch'al e pöi sücedü, fe separé la Polonia da tüt ël blocco sovietico e a sun restà ën po pi liber